Ɓe pata wara abar kalau kuma nen gayuwa a kalu gəri atune ja gadlau, jagadlau a rakannen rere gəri a rib ka kəmu kucai kucai kucai kabe da rib saya to dlam na amman gumushirin ayawo vad ko gumu kwan zaman wara na kun gaderaja kə kurumci da daura gara ma masula akun wasula ja dawa ja gangamin wasula kuma dlam na dati duwa l'disku Hərrgəɗi na jinajan aja l'kun wasula ma jadawa jamaka shita da guua gənga ɗerau go tasena kawai ja tad daja men se janakəni rab se ja lawangu gən, gurus ri viji gəri be dagai atu kwambai atuye kwaraye bai aa kwara atfe ritku bai duk a arfe ritku bai, awakatan tan se babu rakanga dar amma aa wa kalakta nawa dakau dakau baya ritku da ramije ma jagadlan ramma kasen tunu kapayad tika ga dadi yadtikage dlatanu na ditki dedadus fak na lawan gəri pidum aciro ka jikte benina dlayi daci ba naramici ma ai se warau daugi ja digki ja dikti se acima aa aci, wadlama kratwa vərinawa gadda gɗn l'kanawan ƙusku yuwunja nabai damungara seja dlam kədak dakau dakau dakau dakau dakau dakau dakau jai və na rikəri pudum tunu jani ja sakəyi l'guua gugguyakgu ja vərre naje vədda wate dasen pa ja vərre naje vidda amma tiƙa yada yada tikaja caccak ka pa a <hesitation> ɓabud ka ɓabud ka yaramma yadgu apitan gara nabefa jabze na riwu da l'kana jan da yu wanja damun gara so jaga dlau gusku yaye apatau gayi gayi wara gadak patamabe baya kusku kajinaci l'zurkuduk gən gadirra wasula ku kun kurumci ko kanenaci l'dikəma janga dolle l'kun gadirra gudi kuskuya na gagəshen shiƙshi wara wara ka kasku dubshinakshi da miya kshi kenanpa miyak dcak vayi gadda zaman pata na bai, wate be pataye mak rigənakshi amaka ri dubus.